Koa za zen̈y aleoko feky mipetraka amy tran̈o maventy ambanivolo an̈y. Fôtony ambanivolo bôka <hesitation> ten̈a miain̈y amin’ny raha natiora natora àby rô, tsiko madio jiàby, an-ten̈a milamin̈y jery. Tsisy raha <hesitation> mikorontan̈a feky. Koa fa an-tanàn-dehibe eto, ndray an-ten̈a zen̈y mipetraka amy tran̈o be àby raha mantsintsin̈y maraisaka jiàby oe.